أول شي جربي تعيدين تشغيل الجوال، وإذا ما نفع يعني تأكدي إن البطارية مو فاظية، وحاولي تشبهيه بالشاحن من عشر لخمسطعشر دجيجة، وإذا الشاشة يعني لسه ما تشتغل <hesitation> جربي الضغط إنك على الزر حج التشغيل والزر حج خفض الصوت مع بعض لفترة، وإذا المشكلة يعني مستمرة ممكن تحتاجين تتواصلين مع الدعم الفني وبس، هذي بعض الخط- الخطوات اللي ممكن تساعدك إن شاء الله.